A ponta do termometro a va infiâ sotta a-a ascella, à contatto co-a pelle sciuta e se deve tegnî premua tegnindo gommio contra a cascetta. Se deve spëtâ armeno dexe menuti primma de tiâlo feua e vedde a temperatua perché sedonque o no fonçioña. Un atro mòddo l'é quello de infiâ a ponta do termometro sciù pe-o cû ma quello se fa pe-e bestie.